iya- iya pasalangi kesiatanna pennapasangnge iyanaritu rumpu motoroq rumpu oto rumpu kaluruq nennia <noise> nanre deq naweddingnge yanre narekko masala pernapasangngi iyanaritu minung eseq manre mapesse nennia anre matanrewe pejje